Tgc- 05- n072 na kot gara sakai ginap lo palmet ta sangaulong. Sangaulong saka sakai, powak, potul, poiat, palmet, palmet ta sakai, palmet ta powak, palmet ta potul, palmet ta poiat, sangaulong, sangaulong ta sakai, sangaulong ta powak, sangaulong ta potul, sangaulong ta poiat, e powak sangaulong, powak sangaulong ta sakai, powak sangaulong powak, powak sangaulong potul, powak sangaulong poiat, poiat ta sangaulong, poiat ta sangaulong, poiat sangaulong ta sakai, poiat sangaulong ta powak, poiat sangaulong ta potul, poiat sangaulong ta palmet, nege palmet sangaulong pana kap alu u sege pa kap po kati nuk sa kot sangaulong sakai ginang lo palmetta sangaulong sakai sangaulong, sangaulong ta sakai, sangaulong ta powak, powak ta sangaulong, potul ta sangaulong, palmet ta sangaulong inang marasakai tut tano sakai tane.